ااااممم موضوع الي انا ممكن اقابل حد اعمل نفسي معرفوش عشان مش عايزه اسلم عليه الموقف ده فعلا حصل معايا كان مع واحده صاحبتي بس هي كانت مؤذيه جدا وكانت دايما بتسببلي اذي نفسي ف الموضوع ده أثر عليا ف بطلت اكلمها وبطلت نبقي صحاب ومره شوفتها في الشارع عملت نفسي معرفعاش عشان بس اتخطي الاذي النفسي